Itony aby a karazagna akanjo fantako: patalogna, dia zipo a, dia debardera, dia je m'en fous a, <hesitation> dia palitao a, dia blou- blousongna, dia costard a, dia <hesitation> rôby.